हाव फुयचो हुई वाद्य वाजोपाक किवा गायन करपाक। यांच्या भितोरे हाव वाद्य वाजोंक घेतलो कारण मका वाद्य वाजोपाक खूब आवड। असा मका गिटार हो वाद्य खूब आवडता आनी हाव तेह एटीए शीकतां पासून।